Unúmali woo we, wi mida boonja a hal, he bijaa ma ngi gí mo ngi bdémtir bolla, biyaa: Ndu ubiiŧa adano nhabe amada madani byooŋ. Te winooni ndi waati wi ma teeg, ndi flee wi ma teeg, unbita a hú ma. Dong uriibali boonju, banan yoŋ wi tíngani blúŧi wi ma raanani unan wi giti. Wii bboonj unan yaa ndaa unan númali a hal hanu danɓenŧire a bigolla, dong dúniyaa ma gita a bii byooŋ, a byooŋ wi déelu. Byooŋ, a fsaga, inan dooŋ bsín bi ma uteegin yaa hanu udan gitini wi ma raanan. Ndu uyaa mo nyaa bnúmli bolo, hín yifir wammu wammu nga bjóodi, byooŋ bee ggí winoosi, wi ma biyaanan be so dooŋ wi ma wi undooŋi. Wi ma tigani udan gitini wi ma raanan.